دراسة الادب مهمة جدا، لانها تفتح لنا مداركنا وتوسعها لنا وتفتح لنا ابواب الخيال وبتعمق فهمنا للغة والادب، <hesitation> الادب والشعر نفسه بيعكس مشاعر وثقافات الشعوب القديمة، ويساعد في ان احنا نعيش تجارب مختلفة، ويعزز التفكير النقدي والابداعي، يعني مو عديم الفائدة، له دور كبير في تدير-تطوير الشخصية.